Kugbe <noise> eyelogbo egheni eghi lebegbe diahe ona ghi lebor rio nahu ona ghi len bor rio na bu ona ghi lebona yan salu ona ghi lebor na yan salu eso ro eyan rema lele gbe ewel emie gbe bhi phone <hesitation> ebha ena wo mie gbe awe ebeyan wo sunu egbeni nia awe elomhe gbe oni eni lomhon dor bhi rio khuoni ekpebho tor sagha o̱ zagha okhebe dia wel ghe omhan yan lonmhen dor oka lele ogha lele zekhia <hesitation> yaze awel kpe va kpe har ehen enu kpo noghe ne eghi lomhe gbe egheni eghi dolen gbe gbe diahe ona lebona diahe ona len borna diahe irio okhere <hesitation> ni lomhon dor bhi eipkhuo noya gha dia omhankhere wel ghe wel gha wo mio kpia bho de wel wo hue mholen wel wol lele gha rio wa wel gha wo se bhanani enuwe <hesitation> enoghiwo soegbe awo bie awo rebhanani aye zeriowa omhankhe-begba-bhirio okhere wel ghe wel gha lelo mhan eru wel bhi yuwel ehuwe yia rere eghi loen alebe gbe sehe alowa nor ghe gbe Ehen ebale mhiea <hesitation> olen eberiegbe ohu eberi oni ohu onaghi len before whe ghe ake dho toayandho muigho yie eni okhuo egbe before eni okpiakha dotare me yan doh muigho yi ami lin me irio ilomhodo bhi imokhuo imio-odia ikpia eso ero nia uwe ghare ariyan oway emhanlen guwe oyin ro <hesitation> emho len whel nia ghe yandoh muigho yo mhan egbe, ezewe riale buti uwe no whuo uwi gha mueria uwo nokhwo ya ghi gha riole mhe wbowo riogodo nia amhan mulgho yime, bimhan bho yan bhe kiona he nia enoheia bhe ze ma riale bhi ekloor say an liue buti uwe no khuo otekhe we naya muelgho yi when egbe nia ibe mhahia, amulgho yi yan gbe buti am yan sa muyi mhe egbe osoppose omha gharioghodor amighoyo okhuegha rokpia omuighe yo, omioto na ne amhenorie yo wa <hesitation> awe nabhi ona kokhian ole ose yekhi eyi we oriele yi oway ohamhn an muigho yo eyamhanlen ena muigho yi ole amihen omha oni elon mhodor bhi iriokhuo ikhuo eso ro nia Kpiana khuo eso ronia egha lelona eghi lelona eghal egha lelona esoa egha lenona esoa egha sanor uwel enor mhe gho neyanbhor yan lele <hesitation> oghai sekhe <hesitation> eyandor lomhan dor eyandor tita yegio kpa oye miodor egheni ogha yon ewe ghe azen oleshi oso ole zie ele azen bho si shie nana mie ghe omuonu omufua omuona omufua oleghe e̱ ebegha sunu randewel ghe rande wel ghe wel ka friendorni nia wor ka lenor ninia wel mufua wel leloni nia wel ghe oyan riu wel yowa wor ghi ka gbelega ebho nediarior aweghe okodisi re oghi kpe omhon kale olekpa ijan sariomhan nor diario yowa <hesitation> oleshie wel nakere wel nia enigben ni muye nia ario wan wel mhan rie wan ghe e̱ o enomhana ogele huma nime ya riele bha mhen ona kaya tamale wel ghe enomhana bhe nor ya memhi bhe nor muegbe ehuno Oleahie wel nakere wel boho khan ghadan- de yaze bho kpia yaze bho kbuo yaze bho khuo mama ema-ma okpia yaze bho khuo omue-kpen ye gbe ona mue-kpen yegbe omhan nor riri re ornawel oyan der riele bha-mhen ewo tamar len wel ghe enomhani nuwel yarini owo huma o egiorie owo khian onaghi mie we ghe anaghi tamale wel ghe okayo-na-yo-na-yo-na ofo amie nor mue yo wu odokhion mhan nor kere egheni adoghe mu gba zen adogho mu gbo so aweghe ebho shie ete ebho shie bhinoya lue mhi <hesitation> eleya diario.